मेरो आदर्श जन्म दिन भनेको बिहान उठ्या, आमा बुवा को मुख हेर्द्द्या, मन्दिर झान्या, परिवार सङ मिठो समय बितौन्या, बेलुका आउन्या, केक काट्ट्या, इसो गर्बटी मेरो सामान्य टाइप को आदर्श जन्म दिन हुनेछ ।